من شإن تستبدل مصباح كهربائي أول شي تراعي السلامة والحذر، أول شي بدك إنك بتسويه إنك تغلق الكهربا أو التيار الكهربي تتأكد إنه مغلق ، بعدين بتشيل المصباح الكهربائي منتهي الصلاحية وبتركب مصباح كهربائي چديد وبتشغل بتعأود التيار الكهربي وبشتغل.